La verdá es que no gastu un mapa dendi ai muchu tiempu en tuviendu ogañu el mobi pa tó, peru creu que me recuerdu... velaí... Pos pa norteal-ti en gastandu un mapa, alo primeru, dentifica pándi andas o un puntu de referencia cercanu. Precura essi sitiu nel mapa pa comprendel la tu postura. Aluegu, guipa las callis, los caminus o elementus emportantis alreol pa reconocé-lus en el mapa. Es mu aparenti tamién el sabel pándi quea'l norti, que lo izi'l mapa, pa situal-ti mejol. I güenu, dendi aí, arraya la vía que te cumpri de seguil hata el tu destinu i echa el oju alas destancias i sotrus puntus cravi. Assín vas a poel movel-ti con más segurança i no perdel-ti pol recorríu.